e wural <noise> katyab'nek kirya' ya' pi tza'm chawan o kirya' rax teew chawan ko taq kunub'al wural k'o jun rib'e' raxb'al rixaq mango, <hesitation> chilca en taq chek kib'ix chiran chajoob', <hesitation> taq <hesitation> cinco negrito kib'ix chiran ela' kaya' chu' q'a' ko rab'al rax raxb'al kiyaq maratan ela' kaya' chu q'a' kaya' jun atoneel chu'q'a' y katzak taq rax xaq taq chee la' chipaam katzak a puro katza a esencia marravillosa a siete espiritu o naj naj ri che' rib'e' taq b'e <hesitation> ya' kib'iix chiran trago rib'ixiik pi kaxtilan katzaq chipaam jun laj octavo katzaq chipaam kipaq'pat chek chiq'a' kab'an a lista qa qas xaqara' k'o jun a nim k'olb'al baño pi kaxtilan tziij kaya' jun xilan pi nik'yaj katk'iyoqob' chipaam katkawnwk kaq'i'an qas maq' k'atan o xaq laj ri regular kab'an chiran karetaj rik'atniil kay' chipaam te kana'an la' ya' ke'l chawiij. teew laj ya' teew laj ya' ela' rib'ixiik resfriado kirya' chawan rax teew pi qatziij wural Tujaal e pi kaxtilaj resfriado gripe e waral pi qatziij tujaal raxteew qab'aj chiran rawjawxiik kakunaj kaya' laj a katzaq laj a anxox katzaq a canela qatzaq la katzaq <hesitation> kipet pi najloom ritziij laj chee' rii' pi kinya' poon rib'ixiik pi kaxtilan ocote re taq nin taq chaj kyaq riij katzakan tek'ara' katijan xaq k'oaj li ma'qaniik kach'ijan ela' katijan katal pil ya' la b'e' katij jun vas a ween la' te kana'an la' ke'luul jun rax teew chawiij k'atnal teew ke'l tek'ara' jun k'atnal k'atan chawiij ya xat kunek xat xat k'astaj rimal e wural k'o jun rib'ixiik katak'awxixek katk'awsisek xatxib'ixek ela' kate katyab'nek y chewa' ritzursiik ela' li chee' la' ela' li kunub'al reen kab'anan che karaqa' wii' ch'ojoob' chii' nem ya'. che karaqa' wii' taq <hesitation> taq cinco negrito rii' kib'ix chiran taq chee' k'o rikotz'e'j q'an y kyaq y karaq chi' taq b'eey karaq cha taq wajuyob' y li poom karaq che wa taq juyob' katzaq taq riq'ab' poom li umul juyob' xaqara' karaqa' cha wa juyob' ela' renejeel la' kaya' pi la maq'an ya' kipaq'pat chek la maq'an ya' kaya' chipam lo que qak'i'an rik'antiil ela' kaya' chawiij kawaj u u us taj kaya' teew cha wiij kat kunti kat rikunaj taj y ra'at katutzr taj pi laj maq'an kana'an kach'ijan ela' ka a xaq jun rato rii' katyak taj riimal ela' rajawxiik katya'b'nek re ya' pitza'm re rzx teew' ewa' li kiktz'on a' li al oom ela' kikaj kiketa'maj ela' xaq jarpala' taq nitziij rii' kinya' poon chiwan xaq renejeelt lon b'a lola' kekinb'aj chuwan chiwan ch'ite'n xa' kajrich'ab'ej nichon y li qato poon ke'el kaan pi qajloom pina' katyajek k'o rimod qa kak kaya' katzilij poon che wunaq o awet am taj katyajek che kab'aj poon xaq katon che k'ib'ix chawan ela' otz qatujaal tziij kiktujuj iwiib' pi ri tziij kiche' miya' kaan rr ri qa naxab'al re qachon qatet kamam. <noise>